نحب العيش في عالم خالي من الفقر لأن الفقر هو من أكبر التحديات اللي تواجه الناس حول العالم ويؤثر بشكل كبير على الصحة والتعليم وفرص الحياة القضاء على الفقر يضمن للناس حياة كريمة ويعطيهم الفرصة لتحقيق إمكانياتهم وتحسين ظروفهم رغم إن التلوث مشكلة كبيرة تؤثر على البيئة لكن القضاء على الفقر يعالج أبعاد اجتماعية واقتصادية أكثر ويعطي فرصة للجميع للعيش بشكل أفضل.